Tuu tüütäs niimoodu, et kui sa panõt tä näütüses vetsupotti ja tiit timäga niimoodu, et lüüt tedä alla ja sis tõmbat üles, ja alla ja üles, sis teküs sinnäq rõhk, miä tõmbas säält kinniqjäänü as'aq vällä.